þúsund manns létu bólusetja sig við mislingum á höfuðborgarsvæðinu í dag og fimm hundruð á Austurlandi nóg er eftir af bóluefni segir forstjóri Heilsugæslunnar Skúli Mogensen gæti misst allan eignarhlut sinn í WOW

samkvæmt tilkynningu frá félaginu bandaríski

partners er tilbúinn að auka fjárfestingu sína í WOW í allt að tíu milljarða íslenskra króna foreldrar barna í Fossvogsskóla eru

vegna raka og í skólanum sumir ætla að halda börnum sínum heima viðgerðin á eftir að taka tvo til þrjá mánuði gestir og gangandi sigldu skipum inn í hafnir landsins í vonskuveðri í á opnu húsi í Sjómannaskólanum í dag afmælisbarn dagsins er eitt vinsælasta leikfang allra tíma en hefur þó fengið sinn skerf af gagnrýni í áranna rás

dag

gott kvöld

partners er tilbúinn að leggja aukið fé inn í rekstur WOW allt að níutíu milljónir dala með ákveðnum skilyrðum eignarhlutur Skúla Mogensen

félagsins á næstu árum en gæti orðið enginn hagfræðingur segir það góðar fréttir fyrir félagið að enn séu viðræður í gangi í tilkynningu frá flugfélaginu kemur fram að fjárfestingarsjóðurinn sé tilbúinn að hækka upprunalegt tilboð um fimmtán milljónir dala og gæti heildarfjárfesting sjóðsins í

komma níu milljarðar króna enn hefur ekki náðst samkomulag á milli partners og enn á eftir að ljúka áreiðanleikakönnun á rekstri flugfélagsins upphaflega var sett skilyrði um Skúli Mogensen ætti áfram ákveðinn eignarhlut í

gert er ráð fyrir því í nýju samkomulagi að eignarhlutur muni velta

hvernig fjárhagsleg staða fyrirtæksins verði á næstu þremur árum hlutur Skúla Mogensen stofnanda flugfélagsins gæti því orðið á bilinu núll til hundrað prósent eftir því hvernig félaginu reiðir af næstu þrjú árin

kaupum á fyrirtækjum er mjög algengt að það séu einhver svona þurfa að samþykkja nýja skilmála sem fela í sér að endurheimtur þeirra verða bundnar

fyrirtækisins á næstu árum endurheimtur geta því orðið fimmtíu til hundrað prósent

af upphaflegu virði bréfanna en bara það að menn séu saman í því að reyna koma þessum bát á stað og bjarga félaginu eru mjög góðar fréttir mygla er í Fossvogsskóla

og langvarandi rakaskemmdir og skort á viðhaldi

hafa fundið fyrir miklum einkennum vegna

skólayfirvöld Fossvogsskóla og fulltrúar

Reykjavíkurborgar boðuðu fund á fimmtudag undir yfirskriftinni fundur með foreldrum um loftgæði í skólahúsnæðinu

á úttekt Verkís á húsnæði skólans voru kynntar þar sem fram kom að mygla og langvarandi leka og var að finna í mest öllu húsnæðinu viðamiklar endurbætur eru því nauðsynlegar móðir drengs í fyrsta bekk sagði í hádegisfréttum að sonur hennar hafi verið meira og minna veikur frá því hann byrjaði í

skólanum og síðan á fimmtudag hafa fleiri sögur borist inn á Facebook síðu foreldranna miðað við það sem okkur var kynnt á undan á undan þá var sjokkið

að koma heim reglulega með kláða verk í maganum höfuðverk sem er bein tenging skemmdirnar í Fossvogsskóla eru svo miklar að framkvæmdir og viðgerðir eiga eftir að taka tvo til þrjá mánuði og það er enginn verðmiði enn kominn á framkvæmdina Helgi Grímsson sviðsstjóri skóla og

Reykjavíkurborgar vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins en sagði að það væri fundað á morgun og

mánudag og foreldrar verða látnir vita af stöðunni eins fljótt og

miðað við svörin sem Reykjavíkurborg gaf okkur og

gangi þá líður okkur ekki vel ætlarðu að senda börnin í skólann á mánudag

mjög líklega ekki gera það rúmlega þúsund manns mættu í bólusetningu við mislingum á höfuðborgarsvæðinu í dag og fimm hundruð hafa verið bólusett á Austurlandi börn frá sex til átján mánaða og foreldrar þeirra voru í forgangi í dag áfram verður bólusett á morgun Óskar Reykdalsson forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að bólusetningar hafi gengið vel og um þriðjungur hafi mætt í dag þá segir hann að nóg sé eftir af bóluefni fyrir morgundaginn en margir höfðu óttast að þeir þrjú þúsund skammtar sem komu til landsins fyrir helgi myndu klárast mikill fjöldi var mættur á heilsugæslurnar við opnun af hverju eruð þið að láta bólusetja barnið ykkar hérna í dag maður fær alltaf áhyggjur af því að hann geti fengið mislinga eins og mörg önnur börn sem svona hræddur um þetta og vill ekki

óhappi hvers vegna eruð þið að

þannig að barnið verði ekki veikt aðallega og haldist á lífi af hverju komið þið hérna á heilsugæsluna í Árbæ hafiði miklar áhyggjur af mislingum í rauninni ekki bara betra að vera örugg fólk hefur áhyggjur og það er mikið hringt til okkar til að fá upplýsingar og

leita eftir hvort fólk hafi verið bólusett en því miður getum við ekki alltaf fundið út úr því af því að rafræna skráningin er bara til frá svona rúmlega tvö þúsund sífellt fjölgar í hópi fólks sem mótmælir því að forseti Alsírs ætli að sækjast eftir endurkjöri eftir tuttugu ár á valdastóli mótmælendur segja hann vera strengjabrúðu valdamikilla manna í flokki sínum sífellt fleiri bætast í hóp mótmælenda og í gær voru þær fjölmennustu til þessa þetta er maðurinn sem styrinn stendur um hann er fæddur árið nítján hundruð þrjátíu og sjö

áttatíu og tveggja ára gamall hann var kjörinn forseti Alsír árið nítján hundruð níutíu og níu og hefur því sinnt embættinu í tvo áratugi honum er meðal annars þakkað fyrir að hafa bundið enda á blóðugt borgarastríð í landinu undir lok síðustu

aldar nú þykir hins vegar mörgum hann vera helst til þaulsætinn á stóli forseta en

árum saman hann fékk heilablóðfall árið tvö þúsund og fjórtán og hefur verið heilsuveill allar götur síðan það þykir mótmælendum flestum renna stoðum undir þær grunsemdir að forsetinn sé í raun peð fámennrar valdaklíku í flokki hans front de

því þó mótmælin beinist gegn forsetanum er undiraldan óánægja með meinta spillingu sem viðgengst meðal háttsettra embættismanna í hernum og flokki forsetans f l n flokks sem hefur farið

þó forsetinn hafi í yfirlýsingum bæði lofað mótmælendur fyrir stillingu og lofað þeim breytingum á stjórnarskrá landsins nái hann endurkjöri er líklegt að það þurfti meira til eigi mótmælendur að leggja frá sér

kosningu félagsmanna Eflingar um verkföll í mars apríl og maí lýkur á miðnætti kosið er um tvenns konar verkföll annars vegar hefðbundin verkföll í einn til

þrjá daga í senn á tímabilinu tuttugasta og annan mars til fyrsta maí þegar allsherjarverkfall tekur við frá átjándu mars til fyrsta maí þær aðgerðir ganga út á að mæta til vinnu en sleppa því að gera ákveðna hluti í vinnunni líkt og fram kemur í tilkynningu Eflingar til að mynda verða klósett á hótelum ekki þrifin síðustu vikuna í maí og engin

í vinnu fyrir hádegi í viku í mars og rukka ekki í strætó í fimm vikur nærri sextíu prósent barna byrja að nota netið fyrir tveggja ára aldur fyrir sex árum voru það tvö prósent barna þetta leiða niðurstöður rannsóknar í ljós

það eru að verða gífurlegar breytingar á málumhverfi viðhorfi

málnotkun okkar Íslendingar sérstaklega unga fólksins

er orðin svo miklu miklu meiri hjá börnum og unglingum hversu snemma börn byrja að nota netið tvö þúsund og þrettán byrjuðu tvö prósent barna að nota netið fyrir þriggja ára aldur en núna eru fimmtíu og átta prósent barna tölvur og snjalltæki tveggja ára og yngri og átta prósent þeirra byrjuðu að nota snjalltæki tölvur fyrir eins árs aldur þá var íslenskur hreimur skoðaður þá kemur í ljós að það eru ung börn sem eru ekki byrjuð að læra ensku í skólum formlega

fólkið erum pottþétt með til dæmis

orðið Netflix eins og ég segi það það er með

Netflix þá er mun meira um það en áður að börn tali ensku sín í milli tuttugu og níu prósent sex til sjö ára barna tala stundum ensku við íslenskumælandi vini sína og fjörutíu og

átta til níu ára barna Sigríður bendir á að

mótast á barnsaldri og núna sé enska afar fyrirferðamikil í umhverfi barna það eru svona vísbendingar um að þessar breytingar sem eru að verða og eru

gífurlega örar séu jafnvel

að hafa áhrif á málkunnáttu okkar í íslensku við þurfum að leggja megináherslu á börn og unglinga og einhvern veginn að auka íslenskuna í málumhverfi þeirra með spennandi efni á íslensku fyrir eðlilegan þarf maður að hafa í einu máli og ef það næst ekki þá getur það haft alvarlegar afleiðingar enn er rafmagnslaust í um helmingi ríkja Venesúela að rafmagn fór af meirihluta landsins á fimmtudag rafmagnsleysið hefur haft víðtæk áhrif samgöngur hafa lamast og vitað er af einu dauðsfalli á gjörgæsludeild í höfuðborginni forseti Venesúela kennir stjórnarandstæðingum og útsendurum um skemmarverk á stærstu virkjun landsins leiðtogi stjórnarandstöðunnar segir ríkisstjórnina hins vegar bera ábyrgð á rafmagnsleysinu stríðandi fylkingar fjölmenntu á hvor mótmælin í landinu í dag

á leið frá Lundúnum til New York

var snúið til Keflavíkurflugvallar síðdegis eftir að tilkynning barst um reyk í farþegarými viðbúnaður var á vellinum en lendingin gekk vel og ekki reyndist hætta á ferðum samkvæmt upplýsingum frá British

var ný vél send eftir farþegum

til Lundúna til New York björgunarsveitir leita nú leiða til að stytta viðbragðstíma á hafi þar sem gömul björgunarskip Landsbjargar

eru of hægfara slysavarnarfélagið ætlar í sitt stærsta fjáröflunarverkefni til að endurnýja björgunarflotann Landsbjörg sinnir árlega um hundrað og tuttugu til hundrað og fjörutíu útköllum á sjó eða vatni og um helmingi þeirra er sinnt af björgunarskipaflota landsins sem telur þrettán skip allur flotinn er kominn til ára sinna það er óhætt að segja það en þeim er vel við haldið og það er í lagi með þau öll þannig að þau eru

og við höfum staðið okkur

orðin allt að fjörutíu ára gömul og það er ekki á vísan að róa með svona gömul tæki ef á reynir björgunarskipin eru staðsett víða um land útköllin eru mismörg eftir stöðum og árum Gunnar Friðriksson á Ísafirði fór í langflest útköll erum lengi að fara til dæmis norður á Horn það breytir öllu fyrir okkur að fá hraðskreiðara skip Gunnar Friðriksson nær fimmtán til sautján mílum og það hefur gerst í útkalli að skemmtiferðaskip sigldi fram úr björgunarskipinu slysavarnarfélagið hyggst endurnýja björgunarskipaflota sinn fyrir

tvo milljarða og liggur fyrir þingsályktunartillaga um að ríkið verji milljarði í verkefnið þrátt fyrir það ákváðu Ísfirðingar að festa kaup á nýju skipi sem von er á í apríl við viljum vera með í hinu það stoppar okkur ekkert í því heldur teljum við að

langt í það að við getum ekki beðið í þrjú

eða sjö ár eða hvað hér á Fáskrúðsfirði ákvað björgunarsveitin geisli fyrir rúmum tveimur árum að kaupa hraðskreiðan björgunarbát hann kostaði ekki lítið fjörutíu milljónir og þurfti sveitin sjálf að útvega peningana hann er rúmlega tvöfalt hraðari en stóru björgunarskip Landsbjargar og stundum

eru allir að gera eins vel og þeir geta með gömlum en það fer í rauninni bara eftir áhuga manna á hverjum stað fyrir sig hversu gott viðbragðið er því að ríkið er ekki með neina stefnu í þessum málum eða virðist leggja neitt í það að bæta þetta viðbragð þannig að þú vilt ekki vera í vanda úti á hafi og þurfa að bíða í marga klukkutíma eftir aðstoð þú lifir það bara ekkert af sextíu til áttatíu útköllum á ári er sinnt af

sem eru þó ekki sambærilegir björgunarskipunum þetta eru fimmtán metra bátar og geta farið lengra út og í töluverðum sjó en þessir minni bátar sem við erum með sumir þurftu að flýja úr námsaðstöðu vegna sjóveiki sjómannaskólinn trónir efst á Rauðarárholti í Reykjavík og er turninn afar tilkomumikill inni í turninum var mikið um að vera

og þar þurfti enginn að vera kunnugur staðháttum því þar gefur að líta staðsetningartæki af bestu gerð við erum stödd á

sem er árlegur viðburður í Tækniskólanum og það eru nemendur í skipstjórn og vélstjórn sem standa fyrir þessum degi eitt af því sem þarf að kunna ætli maður að stunda sjómennsku er að gera við net

læri það að stjórna og sigla skipum ég var fimmtán ára þegar ég byrjaði nám hérna ég útskrifaðist úr grunnskóla einu ári fyrr þetta

náttúrulega orðinn framhaldsskóli og það er ástæðan fyrir

í Tækniskólann því þá getur maður útskrifast með skipstjórnarréttindi og með stúdentspróf í

er notaður fullkominn núna erum við á leiðinni inn til Reykjavíkur og erum að fara utan við Akurey erum kannski dálítið nálægt Akurey akkúrat núna hvernig er í sjóinn það er ekki stórt þetta stýri svakalega er þetta smá sjóveiki hérna ég held þetta endi með því að ég hvolfi þessum báti sautján metra björgunarbátur já ég gleymdi hérna erum við að æfa aðstæður sem gerast í raunveruleikanum mistökin eru gerð hér en ekki um borð þannig þannig virkar kerfið forsetaframbjóðandi geimfari og rappari er meðal þess sem afmælisbarn dagsins er með á ferilskránni hafi átt vinsældum að fagna í sextíu ár hefur hún ekki farið varhluta af gagnrýni

þann níu mars árið nítján hundruð fimmtíu og níu sem Barbara Roberts var fyrst kynnt til sögunnar hún heitir eftir dóttur Ruth

konunnar sem bjó hana til eftir að hafa fylgst með leikjum dóttur sinnar

varð fljótt eitt vinsælasta leikfang í heimi og átti til að mynda umtalsverðum vinsældum að fagna hér á landi um áratuga skeið

fjótlega fjölgaði í kunningjahópi

en líklega ekki á neinn hallað þegar því er haldið fram að Ken nokkur hafi haft einna mest áhrif á líf

ken var fyrst settur á markað árið nítján hundruð sextíu og eitt en þó þau hafi skilið um tíma er ekki ósennilegt að hann haldi upp á daginn með konu sinni barbie hefur náð að afreka ýmislegt á

á sinni ævi forsetaframbjóðandi rappari geimfari og læknir er meðal þess sem hún er með á ferilskránni en þó Barbie hafi verið eitt vinsælasta leikfang barna í áratugi hefur hún fengið sinn skerf af gagnrýni sem beinist ekki síst gegn hennar sem margir hafa sagt að sé tæpast góð fyrirmynd fyrir ungar stúlkur bent hefur verið á að væri

í raunstærð væri ekki pláss fyrir nema lítinn hluta

mitti hennar þá gæti hún

tæplega haldið jafnvægi þar sem hún noti skó númer tuttugu og níu á þessum sex áratugum hefur selst yfir milljarður af

um heim allan þó sala hafi dregist umtalsvert saman undanfarin ár salan tók þó kipp í fyrra þegar dúkkur í fjölbreyttari stærðum og gerðum voru settar á markað í tilefni tímamótanna líta svo dúkkur dagsins ljós en fyrirmyndir þeirra eru konur á borð við og það eru fleiri tímamót í kvöld því Íslenska óperan frumsýnir hið klassíska verk

óperan var frumflutt í Feneyjum sjötta mars átján hundruð fimmtíu og þrjú

nú eru tæpar fjörutíu mínútur í

hundrað sextíu og sex ára gamalt mikið í gangi á sviðinu og

mikið í gangi á sviðinu og

fara að týnast í salinn

þá að veðri það verður fremur hæg austlæg eða breytileg átt á landinu næsta sólarhringinn dálítil snjóél um landið austanvert en annars að mestu

þurrt og bjart og hitinn verður í kringum frostmarkið að degi til en víðast næturfrost Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir það var nóg um að vera í íþróttunum í dag Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir okkur

íþróttafréttir dagsins hér á eftir bikarmeistarar í handbolta voru krýndir í Laugardalshöll í dag bæði í karla og í kvennaflokki umdeildur dómur undir lok viðureignar Vals og Fjölnis í undanúrslitum karla í gærkvöld hefur dregið dilk á eftir og keppt var um Íslandsmeistaratitla í karate í dag þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir rúmlega þúsund manns mættu í bólusetningu við mislingum á höfuðborgarsvæðinu í dag og fimm hundruð hafa mætt á Austurlandi nóg er eftir af bóluefni segir forstjóri Heilsugæslunnar Skúli Mogensen gæti misst allan eignarhlut sinn í WOW

samkvæmt tilkynningu frá félaginu bandaríski

partners er tilbúinn að auka fjárfestingu sína í WOW í allt að tíu milljarða íslenskra króna foreldrar barna í Fossvogsskóla eru áhyggjufullir vegna raka

í skólanum sumir ætla að halda börnum sínum heima viðgerðin á eftir að taka tvo til þrjá mánuði gestir og gangandi sigldu skipum inn í hafnir landsins í vonskuveðri í siglingahermi á opnu húsi í Sjómannaskólanum í dag afmælisbarn dagsins er eitt vinsælasta leikfang allra tíma en hefur þó fengið sinn skerf af gagnrýni í áranna rás

er sextug í dag